I ka ʻōlelo no ke ola, i ka ʻōlelo no ka make. Ua haʻi mai koʻu kupunawahine iaʻu inā ʻaʻole pono ka hua o kou waha mai ʻōlelo i kekahi mea. I kēia mau lā, e noʻonoʻo wau i kēlā ʻōlelo o koʻu kupunawahine a hōʻaʻo nui wau e paipai aku, ʻōlelo pono a ʻōlelo maikaʻi.